Mah, a l'é unna paròlla che ciù che tutto a me fa vegnî in cheu che e gente dovieivan aveighe i mæximi driti, e tante vòtte a no l'é coscì, mascime into paise onde vivemmo oua, insomma, ò donde m'attreuvo oua, ch'o l'é un peccou, pe conto mæ.